Biby miaigny agnaty rano ankoatran'ny lako edy ai: ôhatra tsikobogno regny, tsingasotro, i amalogno ô, voay ô, regny miaigny agnaty rano aby regny.